Ia, izy koa aminakà zen̈y, ten̈a ny ara-dalàn̈a fekiny zen̈y anao koa olombelon̈o araiky koa man̈ano andran̈a amy biby. Fôtony zen̈y misy lera zen̈y afaka atao amin'ny olombelon̈o tsy mety atao eksiperiansy fa rô biby àby io zen̈y mety. De ara-dalàn̈a fo zen̈y.